ʻAe ka makakilo iā ʻoe e ʻike apuni o ma luna o kekahi mea e alai nei i ke alahele āu e nānā nei ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻōpaka. No laila, me nā ʻōpaka, ua hiki nō ke nānā iāiā a ʻili ke aka i kekahi mea, ʻano like me ke aniani akā hoʻohana ʻole ʻia ke aniani me kēia a ʻoi aku ka maikaʻi.